Si vulissi canùsciri megghiu qualcunu nta na festa, dipinnissi prima di tuttu di chiddu ca è lu tipu di festa. Si c’è lu spaziu pi parrari o no, e puru lu tipu di festa è rilevanti. Criju ca prima taliassi un pocu si sta pirsuna havi qualchi particulari interessi rilaziunatu cu lu postu unni semu. Si ci fussi l’occasioni, macari addumannassi comu finìu nta sta festa e si ci piaci o no... accussì putissi vìdiri si tinemu n’opinioni comuni e qualchi cosa ntirissanti di cundividiri.